أكيد هختار ضعف عمري علشان أعيش أكتر مع الناس اللي انا بحبها ، وعلشان اقدر أتعبد أكتر واعمل حسنات أكتر وعلشان اقدر أعيش في الحياة ، انا انسانة ايجابية وبحب الحياة وبحب اني اعمل الذكريات ف الحياة وكمان هيكون في زيادة ف مالي لإني طول ما انا عايشة هنتج وطول ما انا بنتج هاخد مال